Misy karazagny satroka. Misy a satroka ba satroka ba io ampiasaina rehefa aminy andro mangatsiaka matetika. Dia misy ndrekany an satroka gebageba io an fa le andro mafana be io agnatôvan'olona ananjy. Dia misy ndrekany an a satroka a bory, bory io ndrekany an karazagna fomban'olona fogna zany izy io, fomba indrindra fa le foko betsileo regny an tegna magnano ananjy.